Ta ña jan ta hu u un. í yó, ta nguan diciembre vixhíi, ta nguan ki'i ini, a yó'o davii yó ta oxa kon davii, tonakacho najan tá yó'o ña hu u un. junio yó julio ta ñajan ta xa davii ixá, diciembre yó xa ña vichí ho o on. ki'i yó xaña ini ñajan u'ña hu u un. clina yó.